Na izaho raika arô sisa tavela ambonin-tany izany a dia tsita intsony ny ataoko dia mandeha koa aho zay milevintegna mamontengna agny.